Thimu tichiira kathi yategemea na thimu yafo ni aina njiki kole kure thimu tiya njidu kwaasha du kawaida kole kuichi itumia haghire handu leandikia metheji kole kwa shigha imbavia mru kole kwa shigha haghiro thimu tiya njidu tingi, kwavika memory card, tingi kwavikafo haghire handu he vika line hadnu ha betri kuikathia chaji kwaingirachaji thimh ifi njirwe tiure mambo mengi tofauti na tiya njindu kila thimu iwe namna yakwe ye tumia haghire tingi kwa tumia hena mfumo, tingi hena mfumo wu yategemea na aina ya thimu kuure kana kwatumia, kwa hiyo ukadhigha imuelekitha mnu kwalolea na kole ure thimu tofauti ya yafo kwamuelekethafundu kikeho fundu kuichi fiya kuichi na vingi kuichifo kwa leka du yategemea na mru uya ku aichi kikuya thimu iyaa, aghire vandu vachitumia kole mr akuvia kana kwa kolea ungi aure thimu lakini aichiwe itumia kindo kyokyoshe we aichi du ipokea mru akikava bathi, ukamikia ho hole ni picha akyaloklea aichiwe ifunya kwamuelekeza kuichitumiwa kiina kui kana ni thimu njidu kwamuelekitha ichitumiwa kuinakui.